Kóó kóo coraliyú niꞌ nꞌ kōo kɨtɨ éxte inákaꞌan io kascabel ña nakáꞌan nko ñaꞌa dɨ́vɨ tɨ́ do dávi ngó ne kɨtɨ sá ne ñia ñaꞌ é ña kuiñiíni o kɨtɨ́n ne du kān tsí kɨtɨ xá ne e te te tɨꞌɨn tɨ ñoō ne kuió ci kɨtɨ xíá ne kante kɨ́ mi tɨ nn ɨɨn benenu íi í kāꞌní ño komo takaa í koꞌo io un benenu o takaa i éste ɨn ñāꞌa i kāꞌani ñá ño kuéꞌe ña ɨɨn balacóooo kuēꞌe ña káaīo oinfín kɨni ña kució í kaꞌni ñá io ne dukātɨ xá ne tín kaiñá kuiñiíni o kɨ̄tɨ́n xi ora ñáa ñāvi kɨtɨ inákaꞌan io éte éstetigrejaan íꞌñō uɨn stɨku dɨvɨ̄ tɨ́ inanákaꞌan io kuíñu o kɨtɨ kuíñū ne kɨtɨ sá nixi é ste kuñūꞌ naꞌnú jan ne kɨtɨ sá ne dukādɨ dɨ tsí te kɨɨnī té ño míꞌi ciko io má kūꞌú nka í i é stē íkɨnī té ñ né kaꞌní tɨ ñoo ō nééste kané du kā csín kaida ña kuiñɨní o kɨtɨ ña tí kai ñaꞌa í kɨꞌni kɨtɨ nɨ pus naēꞌní a kɨtɨ né veci ña te káꞌni ñá kɨtɨ íni sun ñá kɨtɨ natēꞌ iú tɨ xi kaꞌaní ña kɨtɨ neskekuꞌni ña kɨtɨ kañávi ña kɨtɨ a kuitɨnte yu. Ta ka kɨtɨ kɨtɨ kuchi kuꞌū ján ne kūchi kuꞌu ján ne si mate kīꞌni tai tɨ́ ne vēxi te kui kāꞌan ní ña kɨtɨ ne kui kuniꞌi a kɨtɨ nú viꞌꞌ ñan ne da kuiñā kɨtɨ ne o ne ntɨ́ꞌchin ñɨɨ̄ tɨ né kuiñaꞌ tanuu taka kuchi váꞌa jan ane tsin kañaꞌa kúíñini ñá kɨtɨ sí este kini ta ine tɨ dín tɨ un ne tsín ka ñaꞌa kuíñin ni ni ño kɨtɨ kóó né atsi tākaꞌan ñu ne tú kóó ne kini ta i tɨ sé tsi éste tɨꞌɨntɨ ñ ne kāꞌní tɨ xa oo tsín ka ñaꞌa kuíñi ntio kɨtɨ́ ne tantu dēɨ kɨtɨ ñá kuiñinī tɨ́ ño ne ntéñ ñaꞌkuiñɨ́ ntio kɨtɨn tsí esteu kiꞌni náni taꞌa io niꞌi tɨ n léo ní ko dē kaíkicoo kuo kɨtɨ íi dito tsí éste te kɨnī tɨ io né kakañiñu tɨ ne kɨtɨ kɨtɨ inákaꞌan ió éste n graꞌntó nera né kaꞌan ī dóko tuꞌun jan pētsi dōo dávi ngoó ne io túkun uun suku dɨvɨ tɨ ne ñaꞌa nakaꞌan ko néñɨ nté ka dadɨvɨ tɨ ne kɨtɨ tsé nɨ ñaꞌa si é ste kakaxiñu tɨ́ sa vēsi mí kɨꞌun kɨ́tɨ koo ñúꞌu teꞌyu jan mí kɨꞌun kɨ́tɨ éste coraliyú jan a kɨte sá nɨ ñaꞌa tin ña kɨ́ꞌɨn tɨ sé sñeꞌ sán nen dakꞌdinga váꞌa kuntetudɨ kādé kakudiin tɨ kādā kakūdiin tɨ́ ne i axi é sten. Puēs da neé ni ngó ne tɨɨn tɨ ce īoó ne kāꞌni tɨ́ ño ne tsɨ j ña kuiiꞌni ñ ci é ste ña kuiɨn taꞌan i ño niꞌi tɨ́ cɨ vēsi ña te nuí ne xho tsi ndiusi né dka síku kuéꞌé dei kɨtɨ cé nevá tsi chéꞌe tɨ ladu teꞌ nú ña váꞌá ne kádā ku íi téé ni ntáꞌví ñaꞌa tɨ ste ñadɨ̄ꞌɨ ñaꞌa idó núu ña ntúku ñadɨꞌɨ j ña ntuku idɨꞌɨ nko ñaꞌa idɨ̄ꞌɨ ne ngo vevi jáꞌá ne tsé ni ntáꞌví ñaꞌa tɨ ñaꞌa ña ne kádā kú i éste duka kú xa i ste kúi diɨ ni taꞌan ini ngó tsintiusi dúkā ntio ña deimi tɨ ntúku tɨ ne kádā kú i é kúi dicɨ ni taꞌán ni nko niꞌi tɨ́ tɨ.